نعم دراسة الرياضيات مهمة و هي مادة لها فائدة كبيرة و ذلك بسبب كونها أم العلوم كما تدعى، و التلميذ أو المتعلم الذي يتعلم الرياضيات تجده ذكي و يكسب مهارات كبيرة و يكون له منطق و بالتالي يكون ذلك يعود بأثر ايجابي على هذا الإنسان في المجتمع حيث يفكر بتفكير منطقي و يكون له تحليل منطقي للأمور و تكون له القدرة على النقد و التحليل.